Kua manguerako jae, ñamuatä vaera ɨ yaipota rupi, oime goma oyeapo manguerara, kua jaeñoko ñañonota grifore, javoi yaraja ɨ yaipota rupi